Iná la iná xhin nguilo kinti kaxi inuti inti kó'o, la iná ndá kinuti nokeno nokeno kitino <hesitation> nridad xatangueno xa kuanti inti ndá, xhianti inti nda inoté té <hesitation> nguilo, nguilo tiná dani tu kuin ndá, un kinoti nguelo kó ñadé nukeno kóo xhiti ngueno xa ndaniti, tidni daniti inka ka nidandé, toxando tin niño ti ngueno te dan dachixhi. <hesitation> costali noni no trigo no kixandi tu'ú nguichi kidadañoti té naxodeno iin nguiloté nida'a chixniño ndaniti iti xoxa'a daina, na dá kinuti un keno tetí té nguilo nó kinoti inti xhiti nguenó xonxa inoti inoti inti inoti inti kondinduti un xunxa da- da no nguiloxi nu nukenoxhi he xbhiti nguenó.